طبعا عشان اعتذر بطريقة صحيحة لشخص اختار طريقة الكلمات في الاعتذار بطريقة جدية والاعتراف بالذنب والخطأ والاعتراف انه كان فعلا على صح وانه موقفني يعني وان موقفي كان فعلا خطأ واني مستاء يعني وزعلان مرة اني زعلته او غلطت بحقه واحاول بجدر المستطاع اني ما امشي الا لما يجبل الاعتذار